धर्म के बीना जीवन जीना बहुत मुष्किल या असंभव कहल जाच्छे। धर्म के बीना मानो जीवन में कोई नियम कई कानोन नहीं कामात। आवच्छे मनुसे आउ हिंसक जानवर में कोई अंतर अस्पस्ट करेला। मुष्किल हो जाच्छे धर्म के कारण दया कॉम लोब या जीवन जीए में। बहुत सारा नियम बाहिन जो मनुसे के अभी तक मनुस बनैले रखत। छेनहीं तो मनुस सेर बाग या सांप में कोई अंतर अगर धर्म नस्ट हो जाए। तो कोई अंतर नहीं बचचचे ये धर्म के रहना बहुत जरूरी बात छे।